चिम्टी सब रोज दिना एउटा एउटा क क के दाना सब बिस बिसके अपन खोतामे लेजैसै ताकी बरसात के समयमे कहबो खाना खोजे नाजाए के परो आ भुखे मरीसे ओकनीके केहु नामरे ओहिला ओकनीके रोज दिना तनका तनका क क के खुब मेहनत क क के ओकनीके खाना सब जम्मा करैसै आ बरसात के समयमे ओकनीके रमा रमा के उहे खाना सब खाइसै आ कहबो खोजे भी नाजाइसै उहेला चिम्टी सब रोज दिना तनका तनका खाना सब जम्मा करैसै।